<noise> be’ e'e’ a buru tu jana anda’ ko wa ambiya ko’ mu ma nuwa ko wal wal bun eer dərə ye buru to’ jana am do’ go nda ba ka ne’ si mu e’ ba ban b'i'a kum k'e'a babo vani zə'un duniya mbe ye’ bure’ itti nne mana aa son se’ ku wa mbe 'a'a nyem gə pa da vunu gə da əm ne’ gə bira e’ yel ban'k ga da bina yel har se’ tigulu to'o’ sonse’ e'e’ be’ tuku ojed o’ nun na sangə əma aa ne jer na gə nne'a koo'a’ ba de'e ye bire’ ri rim kə ye bire o’ mgam bo'aa a'a’ yeddə bareu eda kan e’ na'a ye'dda hali son ke’ yam mana koma buma ye da'ak kan gaba in bureu tuma don sonse’ do nda i babo gə e’ ti gulu nohu si e’ ra dawan o’ gə e’ ti gulu nohu si e’ ra dawan o’ nunu gət tek ne’ tekne’ si tura da gan nu kon doloon si mu vu o’ ri nawan ko de'gə li si nbiri əmbi wa am b'i'a too mana. Ko al jet dura əm maya bughu ye'lo ittɛ manambɛ hal en dire’ sonsi ngə dɛm kom burɛu ba bu bo sini gə duniya ba bune ri kome’ ri gə pa'at o’ kum zə nu ne’ ba oma lnu da son do’ ba əg da a'a’ biri kane’ si mu sanma k'e'a ke'm bit kini yeb ke'm biri'a kamu vo’ na bit kini ba bit nyemu ittu nugu nye'mu git e’ ye'lu ama bu na gə budu sunka'a’ bu ta wanu'un buta sinku bata yelou nyem gə pa'at mbe’ kum e'e’ biri'a’ e’ ma hnu aa sonse’ de’ de'n kum wayo'o’ duka a'a’ ne’ si mbe’ na gam wa kin do’ wuog se’ har do ya yel kunu bima re’ da sin wahalla e’ na ye’ biri e’ su duni ngə ban ko'o ba nun gə buta əm sore’ ye ba so'o't ko’ buta ba dama yel si itte ka’ o’ jet binu o'jet kam tureu e'e’ kə hal sunna se’ ba dan ye bireu bo'o babu si mi sanman yeb te’ me’ ba wanje kə limte gə ida kum ən be. Ittu gə do'o’ na kai tuma tə san gə e’ dar dua sora e’ sok du wai gə ba wa o’ jek ko o'to’ jung bira'a wa’ tiri gə ma o’ pii wa nu ye'ddə da ən lin mana gə le'm te bira hindo le’ be’ ka kin gə wa dal ma bireu so ga su bare’ ka kin gə to'o’ mbe’ tuku ne’ ra gam ye la reu mba wa kunu am go'o'n o'o oma tusa mbe tukun na na ga gə ma be't enn lemti bi gida gwa gwen ən bi'a mbe’ war ka'o’ tuna sembo ma be't le'm ka’ lim tube’ gə dan loo kun ba na nya gə bureu na ne’ line’ ya wu'un nane’ gə ni e’ go'o'n wun wa e’ wal gu ogba e’ be'e gam mu si nyem gə pa'al ne’ pa si ta’ wuni kun gə ari me’ teli moo nubugə to'o mbe’ bi ojoro nun too’ si yana ojere’ rɛ nyem pa'at ya kunu ya towa ye'reu dob vuwa nugə itti ra ngə la itte ra mutuma na gə o'jo ro rima don kun biyo mba wor sini gə too’ abun ga bun ee’ bunu ba me’ ya bun na'a bun be’ burtu farin bi'a ye'ddə butu voo'n kowa van ta batu əm no gureu su'n bu'n se’ bu se’ ni gə bu kowa kii ko’ go'o'n go’ bun gan do. Sonse’ be'a ke'a ba e’ bob bu vun be’ si e’ ma makaranta waya'atun one ko result ama bin gəl bi'a gə kar she’ wuro bu e’ da kən ye'la e’ de’ li bo'o e’ da nareu lafi pii na e'da ban bu o'ra ma si ndeidei si ma gə mu e’ ba mi'a in diri tu man sigə bi mu tu gii əndi e'e’ ma kan si e'e’ ye’ bo'ore’ ba e'ja kə hali si e’ ja tuku'u tem leumyah gə e’ me’ ti leum'u mu ga koma mu fangə da ga fou'n baga yeb bireu rə o’ pi halkileu boobo nyem gə pa'at mu bud no gam duniya ba bu nii mbe’ wa ban nu gə si da en mana'a buda gan lina num go'o’ se’ ba yar bire’ rə bim ye'k nu bo'o’ sengə ba boo o bu nneŋ bura bo əm non ne’ bo'o’ pani gə pa'at o’ am nneŋ ne’ anbe’ walga’ si gə e’ ko’ jedde’ wur ta da be'n yetti e'n son ke’ mana ittu man lnu da'a’ boo bu leu əm kɛm munu reu too sone’ mbɛ yeb bireu ko a'a’ le'p sindu gə reu. Kōō mōō biə ba mun so nan bē wa ma en sonsē gəreu bēllē ma wa mbē o jerə ko kuwa or wal bun wa ko mun wa ko mu man wa ko nii wa āā birēu to yan am sunu mbē mbiri tōman dō son sē dii dāu si nna'a əm ba benn te ē birē bē. ba bireu kunu en biiri tuma nē reu ya mun mō ga ē kon jōun nu bē ba ē ma en sol ke'a ə ma in vaksiisi ē bob el sun biira ə nē bieu dē pa nu butē ən guureu i' raida lamkē kinno mureu ba damu gbēri bu yel kani si gam nyem gə pa'at dēm butu dana ye biri te ən vaksi ma na buntu muda gə ən vaksa ja unu'a da'a wa yam piin dōō gə pa'at am ye lu tōō sansē mbē wa nah āā mbē wa ba'a ye birri ma ən sonsē ko angwa mbēn bi'aya ngam bu sengə areu son sē ba pi'ən nye bii reureu wung sona yeddə ē dani gə pa'at ma na koma nii buga bu gə mao na reu ba dan ye bō buma en vaksiisi kō senndi reumbē wama ən sonsē ngə nna ko ba da. Kom ba wa yēri wu'un wam wa ga ni ŋeŋ ŋe baka wa yēri ya ra ŋen bi la ē angwa reura ko amka reura ko wa mbia' ŋe gur ba kum mo na ii nyem do na oro mbē za ko ra pi vo san hali sone' reu mata yē beu re' ye mata hali son ka kii ni nyemi ja'un ga mu wa ne rii yelu reu gə pa'at yēdə am də gə lam bō go na gam am da'a əm pu sun hali som kē bureu ba ēē reu am da koi ne si neŋ ē gə pa'at i nu wa reu mbē bu bē ē ŋen vaksa yii burtu mana bum bō kon sē sēngə ŋe nu yiayel tukunu ko damuwa ya da'ak tu kun dō da pa'at ii dapana bun do gōōn ma so sonsii da bayan yē be'ri bō yal si buma ha vaksiisi ba ma ke'a' ən nu yet ke hanin ē biiri da man də ba ko'ē ni buta nda wa rōo gu kulum ku si rō kin da ku kulum yirii a ri'a əm yel kē kunu gam sangə vōu don non ən e re' pa'at tōo hali bət ko ē na a'a sonsē dō ba dan ye bireu vo bōo am kanē si ba bank'u vōo temiə bē gə pa'at pa nu wa nda wanu ma inu sonsē ŋen si ba vunu kun gə sonsi. Ba nu bu si ye birri vani pip bun sunu vani pubun na a bireu buō am bē āun da bōon kunq bun kun se'yē bire' singə ne ŋeŋ junu da siin a ma nogə ya dan sōngə kun ga ne ŋeŋ gənu da sun ē ma yeddə sun gə ammu yellu ba mu ē dē sonse' di ga ba kumu ot kesi onku yebi si mbē ē nin ga ba ma'a sonse' dōō wa be' e gu dēn bōku ba'a ēē ni gu ma kii ne' āu bō ma'a bun gāa sonse ama bun fa ga tukunu ō yēt tku ku lu bē bunu mani ni ra son dōō ō kwal leureu āā əm numu ē kum ē ka ne' kin ye bōt ē ē gam bōo'n ga ē ba buyimi hanin duga nyem gə parite no kame'a ye bura sonse' manu ko ye biite tēne tēne si amu gə vanē pii na ye bireu rē har pinma amamyeddə na'a ye bireu ye songe' kōō ē na yē bur lē ra nyem numu ye bur dēi da son mana da ga ē anguwaru har itti leu local government kōō dē gə pa'at. Nyemi jaka kiin de' ireu bam ii ne' ii wa kama ra waye mun sosai na wu re' nyem dun nē so'o' na tama tawa yar ma ba'ak tana wura ē gə bə ye bureu yelli gə ə tōo kin dō gə ē war na'o' yal sonu towa van do po ēe ba yal sunu ba yaddi si ē da ko tauche mana da wa mba bō mang giti na gə ba i ra bun da burii le'b sunu koma abu wa abun bi'a wa yer ma vōo də wu tunu'u da yelligu mang gēetē na na pun nne le'bun dō nyem dē yē bun hali sonsē yē bun halinyet ke'a sosai so ba banku buta kō sēndi gə pa'at koma ba pam dō wareu əu dunu pan ma ndē gə pa'at ba pan ye bērē.